إذا فكرت باللون الأحمر; أول شي بيخطر ببالي هو الملابس الحمراء السيارات الحمراء الأقلام والكتابة باللون الأحمر والرسومات باللون الأحمر، أيضا بييجي في بالي الدم لأن الدم تبعنا بچسم الإنسإن هو لونه أحمر، بيچي في بالي أمور كثيرة زي الفواكه الحمرا ف اللون الأحمر مرتبط بأشياء وايد كثيرة في حياتنا.